<hesitation> Fomba ampitan'ny tantely <hesitation> toerana misy sakafo hafa aminà tantely hafa: <hesitation> ohatra hoe angalany bitiky le raha hitany akagny igny de ateriny am'le tantely hafa hoe misy an'ity any akagny fa andao alainsena, de zareo mi zany mahay fikoragnan'jareo fa amin'ny alalan'ny i raha igny zany izy mitondra ananjy hoe misy raha karahan'ity akagny fa andao alaina raha ohatra ka azo hohanin'jareo le raha.